וואס איז די נוצן פון א מייקראוועיוו? <hesitation> א מייקראוועיוו איז גענוצט צו אנווארעמען עסן. מ'לייגט אריין <hesitation> עסן אינעווייניג און ס'קען אויפלאזן עסן וואס איז פארפרוירן, ס'קען מאכן <hesitation> פאפקארן זאל אויפפאפן, און ס'קען אנווארעמען עסן. מ'קען עס אויך אנשטעלן אז ס'זאל קענען באקן אדער קאכן.